Naka iñin ndukanda yuku ujun yeka inyuu ña'a ha chilundu nguu, un mateca de puerco hi nachi iha jun natural nga uhi tunduku hi ña'a, aceite vegetal chinkaché añena quimico xhi iha nakenuu nguará kunan unnga nanka'a, indio'a nakuva nikenre yivii xhinga nui nichinria añindio ta ñinka ñe'e, nguateva ñe'e anraté ndiunku ninia kuchingunia he ninyeduu ndavii anenu ngané.